Yani nini aha hantu ndiri yani nenda, kivikira kwanza mabaibwi kani nofuma. Nenda mabaibui! Sana kivi kwasaabu koivikere mabaibui yono vika yani muntu no- wonokuva yaani naa heshima fulani yani, koivikire ibaibui. Inamaana nakowoyenda kunu nii njiri wonovaluka yaani usina na wasiwasi labda woseya ihi ngoo yangu kwatire, au ingoo yanchure au joli! Inamaana ibaibui konuivikire, mwenevyo yani naa- nawayenda vi kura uka- si wono wonotera vii ayi salamwaliko? Wee, salamwalika? Wee, yaani inamaana hara ni heshima muntu saraweza kakulu lopokera hovyo hovyo hamuna. Alafu chingi nochoo kowivikire idera rakuvivi vikire sanasana msomali wafumire ahu jiyo muntu muki, wafumire safi wowire kayi kwaku nakamtako kaku wodoma nonano kwamfano koma mamdogoo! Wadoma kwa kaka, wodoma sijui kwa shangazi, wivikire mamsomali kaku ahujujioli yaani, wayendo oko usina habari tuku hata na mpehuifume iko jiyo swiriseya wivikire ingo yaajabu yo- kinuke kuwi kila mutwi. Au njoole lakini koni ivikire naja ifisiketi fikufi, yani woyenda wendoshana vi aka akata mtada aaha mundri na tuku vii, yani kwanini vyenishana, yani amu ta aha ni- nisindiriweza kivikira kitu kwasababu konivikire jii aka. Amu kira muntu arikona de urajira labda kwera ura nii labda nikiwuza isea, au nijoli nini njoli yani. Wakava usina heshima tuku, ukava yaani, webalabala nzima wojoloka ni kiramuntu akulangire, ki ahu wojoloka vi kikiramuntu akulangire, shangaa uri wingi yokuseya, wewe siwivikire ngoo tuku ngoo choo wivikire iyo jio labda. Doma kivikire ingoo, ahu niuri natuhu vii, aaha naya yaani nakona fyaa use na upepo ufume kuko jiyo mpe huyo ufumire kuko yani wakashangaa vii ira ngoo. Wivikire ngoo nkufi mara yarukire wachihire vi ji mwaarya, basi kira muntu akatuba vi kakushangaha. <hesitation> kwahiyo nini mavazi yani yenenda nenda kwamfano madera, naniliuu mabaibui abaya yaani kowi vikire yaani novaluka na heshima fulani. Au kwamfano najahaha, nim- nanilu kipindi chochuma nam- labda magauni yavitambala, domira jaki tandika wawurine kitambala chaku wujire woju wojochuma vi imwendokasi raku au, wamechechire naramtandio raku ahu wichungine ufumire yani safi. Yaani wabohirwe nooko kira mountu aka uhu dada abohirwe uhu dada abohirwe, yaani nini wakatuba yani nojora aka dare amo obohire nokwani wachumire ngoo yako, yani nendeire vene ya chumwa, <hesitation> kwahiyo ni- mita ingayi wija jochuma vyakadoma vyakashuka wauobasi nonjio, ahu safi lakini koniwasire wivikire siju ja- jarmsuta, sijui nini kwanza jo- jo- jonokuvika jonokuvika ma. Naniluu muviri waku nuki nokonekana javene wikala. Kwahiyo jirasii yonavaluka yani si- sivyaboha hamuna, muntu muki yosaka wivikire ngoo ambajo, jejoweza kukuu kuvika yaani ukavaluka na heshima muntu nakwaa kulangire nisindwe jinsi una kukwingira, na kanimuhinja ukari lolwa inamaana muntu mpaka ene kurikirirya ahi tanka ura ni hii ikala, ninjoli ndiri kampata ile ninosaka labda namulole, nijoli ndiri kampata ura njira, nosoka au ani- mwenendri mulonda au mwene ari na namba yachu yisimu ili niweze kamu kamusakira ura jura ayi ninu natite ni ya yaboha neye, nosaka ave mwiyani, tuchunga neye ndoa, tuwanzishe maisha yaani kama ya! Yababa, na mama, na familia yiswi inamaana ntu- tuvaluke nafamilia tujenge familia nee, yaani kama jiyo yaani, lakini koniwivikire hovyohovyo, pata yaani kwanza kowivikire vyaboha naja kwamfano mabaibui ninu uvikira vyaboha ukapata mulume ambaye mwene naye ari nanaheshima jachu suiripata mulume uru- yeye kura werwi tuku, marusu nini surupata jota, lakini konu iwivikire vyaboha, ati vyaviha, yaani maukapata muu- yani mu- mulume umupata mara mvuta bangi, mara ni- mwana alala vii yani maruswi. Yaani kunywa jira yara manusu yakienyeji oko yaani, maa- yani mambo mk- kibao yaani, lakini koni wisitire, <hesitation> vyaboha kweri. Kwahiyo yani ni nenda sana nivikire madera, mabaibui, ije abaya ngoo jira jaheshima jira jira. Naja kono chumire kitambala chako woseya gauni yaku ya- ya- yasolo, wochungire wanakanda waku, au safi! Heshima yakuu yakimire mpaka isimpunji uko safi, yaani ukuvaoo ukonekana mu- muntu muki ambaye mwene, weshimika haswa.